في أحد الأيام اكتشف الطفل باب بين غفاته لم يكن موجوداً سابقاً ياخي استجمع القوة متاعه ومشال الباب طبطب طبطب كيف ما لقاش حتى جوابه كاية حلة هز معاه الضوء شئيدة وحاول يكتشف شنو مخبي وراء الباب هذيك أنا أقبلها هذيك كلها اكتب ورقة وقال فيها لدارهم.